Ny machine fanasana lasiety ndreky, agnisany <hesitation> fitôvagna avy tandafy koa izy Io zany hoe zany alahatra magnataka ny <hesitation> fametrahagna lasiety n'y lasiety tsirekireky zany hoe zany ampiditra ao agnaty ny ilay machine izy, izy amize alahatra akagny de asina liquide vaisselle ny lasiety retraretra efa misy rano miporisitry a, miporisitry rano mitifitra lasiety tsirekireky amizey de potserina le bouton de miporisitry amizegny n'y rano de afaka cinq minutes na dix minitra tonga de vita amize izy de zay.